Shnandye a byi mi be dye ga snu gi a gna dye he dna nyize be dye ebe zhi he ga gna dye a kpelo yna, midye ga gna dye o'o, ga dnabe ge a gna dye he dna e nyize be he ga gna dye he gna kpelo m, bena he ga kpe dna e nyize be he gna kpelo be e be he be m, ebe chniyiyio edye wo ga zhi he ge ha gna dye kpelo yna. Sadodo yi, he ga snu bedo he zhi ba hezhi ba dye dye be hna wo zhi he byedyi yi m, hhe ga gna dye midye ni! A kpelo mi be ga snu nyi m, kpelo be hna ebe ga yi nyi m, e tun tun ebe dye wo ga yi ebe wa da etsu bwa yna, he ga dye sadodo eza ga sna yna A ga wo gbmiya ge, a wo gbmiya ge soki ga zhi, wo ga bwa soki, a ga gna dye a da wo lo wo pyi ge, a zhi ba da wo lo wo pyi ge, gnuma hna zhi ba da gna bwa, wo ga ze, ko wo ga ze etsu yna, he ga dye dye kpelo a zhi, he gna dye mi dye! Kpelo mi fa za hna wo dna e ba hna lo m, a kpelo nu mi la wo zhi ge, a kpelo nu mi fa m, be a da be fio, kpelo hna a da wo fi lo. So he ga dna be e nyize be he gna dye kpelo be e be he be ko dye hedye dye he bwa kpelo be m, kpelo ndye hna chni yiyi ebe ndye zaza wo chni he bebe yna n, he ga he ag gni he gnadye ko dodo he ha ha lo yna knu, zado a zhi wo ga si ewo kaza nyi he ga gna ha knu m, zado zhi ba zhi wo ka ewo ye sa dna zade wa be gna wo ga si he gna he ga ku m hna wo dageyi dye wo ka ewo ye sa dna e wo nyi nyibwa, wo zhi ba duya ezni he gna ko he shio ynadye hna e de si ezni m, he ga gna kpelo mi la yna hna knu za kaza nyi ri wa zhi yna m. Mi be mi be ga fa wo duya, kpelo mi snu ba knu wo wna ke ma mi wo go, so kpelo bendye, be sa mi gna dye kpelo hna, ha shi he gna dye kpelo be e be hedye be m, kpelo hna chni zazaza bebe.